Sapio <hesitation> tia rahe eho yele <hesitation> titiwa yele <hesitation> saya nea yele <hesitation> kena rea yele he atai'a amau nyaru, atai amau nyaru. Ne he ese lua peka elau wei eloi elamua ne nina maike he aroi kuka eyaya watari adeda'e atai a'anelu neme dou <hesitation> nau ka mo, emara wane mo mena, henama tepie siloi nyae ne keho, dou'e esuka mo'o esuka mona senai ke <hesitation> eliliwe elua etiko nena pai heke lai anai luwai ija elu'i. Pai ite ma piara pinatana donat mahari hari due lu ma anelu mahai hinu elu jue waila ma. Neho ke tetap <hesitation> kena reka ei sukaka esa yaneka'a ne ime nama <hesitation> piararu nama pusi nai nyaru mo'o. Maka suelu heke'e. Na duele etai e'iya an anea apu welu. Neho pai heke lai'e ei matatau'i, <hesitation> tuka ematatau ke pai lai ma matai nyaru ma iyaru nele pai elua etai iya an anea ne apu welu ma iyaru tuka senama mata nime seneke <hesitation> he masukuri yele hoho'o menama senama ike nama sukuri moi ho masusa dua ka susa matai ma iyaru tinna maile nematai ma lodi lokai ma usu ya yahuwei tuku wana. Ne nya hapia ma ma iyar na ka eho ma sukuru na pai heke lai lua ka masusa ni le lepe pai ma aku masa yanelu ma na elu ho naku edou jua bisa ei sa neka le ei bisa etitiwa ka. Ne emau se ita mapei ka elau roi wei esa luka'e ese lu ei hunu mapau ni ne wei etitiwa se'o de utuwani dewai'i. Dewai na senaya ane'u senai hinu we'u sena <hesitation> pida e'u nede'i.